Ngu set di savaranas i murl ama gialka na ngua. Ngua di amat maraqa na ngua i murl gulaviam i yanmarangua, gulaviam ma. Qanem qanma. Navuquat, murl i yanmarangua o yama gialka na ngua dianatban brama milk bangua. I yandet bianatban brama a milk bangua diandran sangat bianatakmat bangua du nguatas. Ba ngua di nguerl marama milk. Ianatlu vara ngua bama barka na ngua, seviase da qua guari ama rluvis taman ba qurlorada qaitaqarl uralsilbana daqua uralsilbana ivura takmat nora kartkina. Nan uratdang ura kartkina nama mimim doratlu rama qusaqisang samat ngat d qataqarl ura paitmat sangat prama luqup. Murl gu laviam i an marangua de qurlot puk pat ma. Malasaet ba ngua de nguerl devat ma Malasaet. Nguerl a ba ma barlka nangua de savat ma Malasaet dep mangat, guari ama. Gialta dakua ngan guari ama barlta. Taqarl krlore na qurlura prama nirlaqa da qaitaqarl ora paitmat sora kartina. Ora paitmat prama luqup dap iviyi di utsarlak nangat dut nait samrama kenai iratiski ma ngaran de sap ma qarlapka imak. Tiqarl nani utit ba semak da qaitiqarl krlora i uruquknas. Nana ma nirlaqa qatit ba qatdan savarama luqup, dep mangat dora brlain. Utdan davarls parlasdam naut samat ura vat. Dep magat dura brlaina basep bingia da ngarangingdamna naut qaiti qua mat uriak amarluaqa avat, qua ngaranging damna naut qaitki quamat uriak amarluaqa avat. Qua ngaranging damna naut diseququa ura talak ni arang ama talaqirang i quai uratak prana, vrama luqup dura ngingarlsana. Dep mangat da saiviasi daqasa urarirla baqasa ma barl ut dep mangat da varlsprlasdam naut savat ura luqup. Ba qurlora dura brlain. Ura brlaina da ngua mit sagal guari ama lavu bora brlain da guari ramit sagal arari ama lavu. Qaseviane de utdan savarama school i ama langiqa. Utdana savarama school baqasep ma barlta naut, dep mangat dutdan savarama school a ba varlsat da vriang ama weekend de qua utit ivutat navat ura lavu varama gialka. Uratmatna ura salangirang dutat navat ura lavu, i qua urarlap da kua urat matna da kua uratal ama mung. Iviyi de vuksot da ut silbana varames i vot dan ip uratmatna dotit duram anait turamung i qua savariak ama ngarlmanga a salang dura ngingmat tora mung de magat dur tlu rura kasik de magat dura qua patangat. Meka nanut mit ba sevak, ba meka da meka diip uramali rama qavarl da meka uranging mat na ngat. Ama qavarl de lungura nani ngia utiti bura ngingmat nasat ama qalaqap i urangingmat nama qaverlisang ama barising dura nging nasarama qalqap da meka urarlingmat. Et nani ngitlu ama larluini demaka raquarl ama alavil. Meka urlingmat nangat, dep mangat dura quap prangat nama kasik ama langait. I utit duratlu ramngat pama qarval ip i ura atlu ra ama kasikqa depmangat dura quap pruramung ba varsat. Dep marlanasa, gal galna ip ma arlangi dutit sangat savat ura luqup ep sika bingia. Bingia de seka vuksot navarama school du qua savarama soku. Ura manait tama amastamna, ura bigiam tama soku. Qataqarl ngua de ngua tit nasaram nangi na ip qataqarl ta bigim da ba ngua. Ep bura bigiam tura soku ba varlsat, dutdan savat ura luqup. Ngutal guawang ip qataqarl nani savarama luqup ip bigia da ma ngarlangi tkia tarlvit di yinin ama qalaun ama soku ip baraqaut ivutit savarama school. Baqurlora dotan ssavarama school bot parlsat navat ma Malasaet dep mangat dutdan sasari du ngu atdan sap ma qurlsaing. Ngu atdan savarama school a biasi de ngu await navarama school ba naqaitki qurlingua varama luqup da ngu atakmat nama galipmatirang. Dep mangat da lue da murl i ngana ama kanavuk di ama vuqu. Baqaitik raqurla bep mangarl manga qatdan sasari savat ma qasas de divut, di quai uturamam i urapaitmat sasari ip qurlaut sama gialka. Sep ma lotuqa da saii utit ivit savak savarama school. Bepna taim iama ialaqa taim de divot dan savura lavu araqam as savuk mat maranim i utdan itu raqa mial. Kuananiramis ama giyi delu vatdan ivorang urangi damana de lavuk matma ranim i utdan savaraqamasa. Dep mangat da tatrama ial baraqut doratel ngat avit qaiti tamat uranaq ama biqitnak da qaitira de ratdan. Emurl uralavu de iari de qurlira dratmatna sagal ama kaaka da vot de qurlut puk. Duqurlara, qurli gulaviam puraqamas di iana nin baraqut dap qarl gu barlka de qurliqa da qatmatna sagal ama kakau. Seviase daqamit sagal utdaqarl quirl sa qurlut ivuk gulaviam dep mangat das priang ama taim daqaska qurliqa da qa bingsas samarama qusangini. Da qa mit ba qanamini da qavan pramasmas da qa mit sangat. Baraqaut da qa quarl tanganiayatnak ama qalaing itnak prama school fee. <hesitation> Daveviyi de qanmit baqa sarlaknurasmas da qa man qan ama laviam dia natban praut savarama school. Qurlura da qaitaqarl i anatmatna varama salangirang ip baraqaut. Murl de qurlut ivuk, i duqurlut prama a school de nani guanamga qatit ba sangal ngua imit da qa tiaqarl ura brlaing da kua de qaitaqarl utit samarama kenaiqi ip uruquknas, dura rlumat marama kenaiqi urarlumat bura bungbung ama selitnak, da kuai ama ngalangap marama qalalki arangalangap. Na nurlumat bura bungbung i nak. Dut mit basap ama qarlapka dura qupknas, uraquknas de qarl batbat sama lal diama tutki tirlumat naut bura i vait namarama kenaqi. Utmit ba sangal ura lavu duralsil baraqara ilira ama tutki yir umat nut, yi rlumat naut da utdananavuk mara mangarl manga guanam a vat da gumam qan gunan de iansil, ip dang nora satmit samaram kenaii. Evep ba vukpuk sot da qurlutit samatama kenaii i nana rua tut ngatit ip ngarlumat naut. Darkasake ngarlumat nama lal ama skurlngat daviut de uranga <noise> i ama horlka. Sai iviase da qua vukpuk sot de savarama kat katapeltina iv utit duramali rama uvait ip ura tarlat samat ngat. Qatika muait i ama dingbrirang ama gialirang i arang namarama lamas erang ngarasup dama ngarlang. Daviarang i arang de namarama loli qana ngana ma wait ama barlngat, de ngat pama qaval, eriase de qua variait ama rlangi de qua utit dura kuarl bura tiarlat samatngat samarama mung marama kenaii. Evie de qaitas utmit nik i quasik aqa ma vait. Evie de tikaqua iak kaiarlat samarama vaini da qaitika utdan, de qaitka raqurla i murl i ama rluvis not. Utmit ba sangal utit durakuarl di sangal iani ama vaini dura tirlat de bing mariak a vait ama katapel. Dep mangat da bing mat ma Bale a wait ama katapel, dep mangat da qa maraqan guanamga ma Ronnie ba qa mara vait ama katapelki, dep mangat da qaiarlat samarama langraska. Qaiarlat samatka da qaiki qasikmaqa mara wait Devevie da qua vuksot navarama school das kua yayam i yana drasna, katika lue murl ama rluwis naut dep mangat da qua yayam yan drasna da nani utit namana iam. <noise>